പ്രഗതി പ്രഗതി പന്നഗ വേത്തിക്ഥ്വ വേത്തിഗഥ। ബേലവനിഗേ അവദു പ്രതി ദിന പോസ പോസ ഉന് കല്പുന। പോസ ഗുരിനു ദീപുന അവിന് നിരന്തരഗദു സ്വതഹ। നമനേ ഉത്തമ മലുഥുഅന്ദു പോപുന ഭുക്ക സമ്സ്ക്രുതിക। സമജിക അബിരുദ്ധി പന്ദസമനതേ ശിക്ശന। ഐത്തുപുര നമ മുന്ദു വരിഅന്ദു പോദു അപുന്ദു ഭുക്ക। പരിസര പ്രഗതി നമ ഉവേന്നു ഹലുമല്പരവല്ലു। അവിനു പ്രോഗ്രേസുമല് പോദു ദേശ ബുക്ക സമജിക। അബിരുദ്ധി രൈഥന <noise> സമ്രുദ്ധി നഗരികരന। മുല സൌകര്യ അബിരുദ്ധി രസ്തേ രൈലു മര തന്ത്ര। ജ്നനന്ഛപുര ഭുക്ക മന വ്രിദ്ധ്യ പ്രഗതി സമ്ബവ്യ। ഭവിശ്യ പ്രഗതി പന്നഗ വേക്തിഥ്വ ബേലവനിഗേ। ബര്കുദു വ്രിദ്ധ്യാന തന്ത്ര ജ്നന ബര്കുദു ബുക്ക। സമജിക ന്യയ അവുപുരേന മനസിഗേ ബര്കുദു।